AC e huwa ta ɗatal ngal dun wi’ata “refrigeration”, kañjun woni ɗun tuuɓa henndu poo'udu ndu nder suudu, ɗum feewina henndu kadi dun wurtinadu nder suudu ndun, taɗatal ngal dun wi’ata “compression”.